maclean ni do vallite ha wadugo komba ha hunduko ma itta dutti ha nyi'e do boh valleta ha faddugo micoorganism ha hunduko ma dun boh itta hacchugo hunduko fuu to a naftiri beh mai do usta hacchugo hunduko